تظاهر بأنك مسافر عبر الزمن، ورجعت أسبوعًا إلى الوراء. ماذا تفعل؟ لو رجعت أسبوع بس، أول شي أركز على الأحداث اللي حصلت، وأحاول أصلح أي غلطة كنت سويتها أو أتفاداها ولو كان عندي فرصة أساعد حد كان محتاج، أكيد ما أقصر وبعدين، أستفيد من تجربتي في الأحداث الجاية، وأضبط أموري وأخطط أحسن